دوه زره نولس کال یو تاریخي کال و چې نړۍ یې پر دا بله را واړول. دا هغه کال و چې د چین په وهان ایالت کې د کرونا ویرس خپور سو، او د څو میاشتو په جریان کې یې ټوله دونیا ونیول. دا ویرس د نړۍ ټول خلګ پر کور کښینول او نړۍ خورا غټه اقتصادي زربه وخوړل. په دوه زره نولس کال کې په میلیونونو کسان په کرونا اخته سول او زیات شمیر یې مړه سول.